كنت هختار اكون مألف لأن المؤلف هو ال هو اللي بيحط الفكرة هو اللي بيحط الكلام هو اللي بيقدر يأثر في الناس هو عنده إبداع وعنده يعني مستقل ب فكره غير الممثل لأن الممثل هو مؤدي بس بيؤدي أفكار الكاتب يعني علشان يقدر يوصلها للناس هو بيحول الافكار اللي كتبها الكاتب لي لأعمال هو يقدر الناس تتفرج عليها وتفهم الفكرة اللي عملها الكاتب